कमरा में अलमारी लगन के सबसे पहिले यह तह करना जरूरी होत है। के अलमारी काहा और किस आकार की होनी चाहिए ताकि कमरा को आकार क्षमता दोनों बराबर रहे। सबसे पहिले एक स्थान को नाप ले। जहां पे अलमारी लगन को है यदि सुनिश्चित करे कि दीवार पे कोई पाइप वायर या अन्य अबरोध तो नहीं है। अलमारी की डिज़ाइन यह ध्यान रखे कि वह अलमारी स्टाइल और जरूरतन के अनुसार होए। फिर अलमारी के फ्रेम और दरवाजन की सामग्री को चुनाव करले। Fdf या बैताल या विकल्प सबसे आम होत। लेकिन अब कस्टमाइज्ड अलमारी मिलत है। जिसमे अधिक स्टोरेज होत है। यदि अलमारी वॉल टू वॉल होत है तो दीवार के साथ अच्छे से फिट हुई जात है। अब अलमारी को दीवार में जोड़न के लाने स्क्रू और इस्तेमाल करन पड़त है। सुनिश्चित करे कि अलमारी स्थीर हुई सके खड़ी रही सकत है। इसलिए दीवार को उसे ये मजबूती से जोड़न के ब्रैकेट या बैक सपोर्ट उपयोग करन पड़त है। अलमारी के दरवाजन को सही तरीकन से लगन के लाने हिंज और डोर हैंडल सही स्थान फिट करन पड़त है। यदि अलमारी स्लाइडिंग दरवाजन वाली है तो ट्रैक सिस्टम को उपयोग करन पड़त है।